راح نبدأ أجولهم، راح نبدأ جولتنا بدايةً من المعالم التاريخية، <hesitation> متل أجول لهم المعلم، وبعدين نروح لأسواج المدينة الجديمة عشان يشوفون التقافة والتقاليد، وفي نهاية الجولة أجولهم نروح لمقاهي مشهورة عشان ياكلون ويتذوقون الأكل الكويتي التجليدي.